<hesitation> Asikɔklɔa, ne eyi afiɖe kaka ne egbɔva, enya be ye lɔ ayawo le mɔdzi, alo ye va yi wɔ dɔ alo ye wɔ leke kpoa ne egbɔ va, ya tsɔ aɖi asi ɖe alɔ, alɔ amevea ya de tsi me ye ne omo le nɔwoa, ya kɔ ɖe tsia me ya da lɔ me ye ya tsɔ ɖusi aklɔ miɔ kekeŋ, atrɔ tsɔ miɔ aklɔ ɖusia kekeŋ. Ado tsi bu ɖe fiya akpatsa alɔ anya be yele <hesitation> ce atsɔ tsɔ alɔ ma axa ava hi nɔ tsɔ nu le xɔme axa nɔ zãzã. Ekpɔ ɖokuiwo gbɔ be ne yedza toa, <hesitation> ne edza dro le xɔmea, anya be, avɔ yi ne yeta ɖe, ekɔa, ne mekɔ oa, ya ɖe daɖe tsɔ bu. Awu ne edo aɖe, leke be le ɖo. Ne me nyo oa, ya ɖe adaɖe ƒe atrɔ tsɔ nubu ado. Ye kpɔ gbɔ be ne yegbɔ va, yeanyɛ. Ma nɔ anyi ye ŋɖe ƒoɖia, aɖe ɖe ada ɖi, ava tsɔ ɖe akpi ava tsɔ ɖe akpi, xɔwo me kpata lanɔ kãnyãa anyi ŋdodowo wo kpata lanɔ anyigbã, wò ŋtɔ ele ƒle dɔ ne ɖokuiwo. Ne eva le yibe dɔ ya, me ameɖekpo ye dzi dɔ ma ya kpɔ ne wò, wò ŋtɔ ye dzi dɔ ma kpɔ ne ɖokuiwò eya me kã ameɖekpe o. Yea kpɔ gbɔ be nu ya yi ne le ɖi fom le ye ŋtia, ne kaka yi ne yi dza ɖea, eyi ne yi dza trɔ adoa, ya kpɔ gbɔ be yea trɔ nya kema ba nɔ kɔkɔe ɖe tsaƒe yea gba va tsɔ ebu axa do. Ye ŋtia, ŋgba zã nu, enu anɔ digba digba anɔ anyigbã, menyo, meyno yahe dɔlekui ava mìa dzi loo.